Ko ɔ na, na jɛ ɔsɔ aya wɔ, ka ta kɔ̄ yinbo klɔ mo, kɔ̄ ɔ dɔ̄ na dodzi wɔ yaka ta kɔ̄ tɔ ɔ bɛ bɔ, ɔ bɛ kɔ̄ bɛ ma aklodzi ma dɔ̄ nyra wɔ nkpi cɛ kɔ̄ ɔ dɔ̄ gbo kicɛ nnɛ, a bɛ kɔ̄ ba aldodzi ma dɔ nyra wa ka ma naira runɔ bɛɛ tɛ asoo ma dɔ̄ɔ ka na gbɛ yinbo, ama ɔwɔ za nadodzi na, nyra wɔ sho yi adodzi wɔ dɔ inɔ na, ivɔ akpɛ shoo, wɔ dɔ inɔ na, isavɔdrɔ, ama iwɔɔ nvɔ̄ dɔ̄ nyɛ akikɛli nanalɛ zaa mla mo nyrawɔ nkɔ̄ azaa nmalɛ ɔsɔ wɔ na <hesitation> wɔ nɔ nmalɛ mada muna to adodzi azwa kɔ̄ nyɛ <hesitation> a nɔ naklodzi yo kuma adɔ̄ nzan bɛɛ, aklodzi aklodzi <hesitation> ka jɔɔkɔ̄ kplɔ nyɛ dzidzi na. Yi bɔ? Adodzi a jɛ nyɛ zɔrɔ ize bɔ, aldodzi a jɛ nyɛ lɛ yi nyɛ, akdodzi ajɛ nyɛ <hesitation> lɛ nyra lo, kɔ̄ a na ma nyralo. Ama minyɛnyra lo cɛnarɔ, ama nkɔ̄ ɔ zaa na klodzi na, nyra wa nnɛ, nnɛ wɔ yiwɔ wa kuma taraka si ayaka kɔ̄ la yiwɔ nyra ligini. La kɔ̄ yiwɔ nyra abɛɛ na. to amā kɔ wɔ dɔ̄ na klodzi kɔ̄ pɛ kutun kɔ̄ zɔrɔ ɔsɔ̄ aklodzi wɔ nnɛ bɔ adɔ zwa, ɔ ka lɛ aklodzi kɔ̄ a <hesitation> jɔɔ mijɛ kɔ̄ zɔrɔ aga dzidzi na wɔ jɛ aklodzi mijɛ, ama ka lɛ aklodzi ka jɔɔ mijɛ na, aklodzi azwa amaa ka lɔɔ ka <hesitation> a jɔɔ mijɛ na osi a tala lugba